L'asciugacapelli nui auti lu ciamuma co fon, al a ëndrinta ün mutur ch'a së scauda cume la lampadin-a e pöi a ie 'na cita ventülin-a ch'a pusa fora l'aria e pöi davanti a ie ën cit tübu ch'a pusa l'aria vers i cavei e a t'ie sëcca